Ya ʒhimu ma ɗi ɓushi suban mbiyana mbiyana ʒayaghima, ya kamaghin wani ya ta’yaghin wani mada cina wani, ma cuwa te ma’u hyi ndaka biyamu wai, Lthin gma ba subu ɗingha ɗingh. Ca walima caɗi ƙinsin manikan ma ghanimuma kawai ghi wu sini ruwanai, saiɗai ɗin yani bu hyi nahy damana saidai kawai ɗin yani bu hyi nahyi damana, ya kamaghin maɗa Ummau, amma kayana’a maba suban subu ma tsiga tsagyi ti gha ghanghima, kayani ma-ma tsiguɗi P’ushi wayu, ma tsiga ɗi pushi ghamghuma ɗin yani bu ma khin cani hi naghima, mbiyani kawai mai yada be ma-ma-ma-ma sakati kinghin daga kin Lthini, Lthingwan hyi raba thin mana, manigwan mai raba khin Lthini saidai har kayani ma masi daima k’iLtha akan cewa mani ma vari daga ɗi kin mbiyana kiyani mabani dai ɗi yunwi cina’a, ma tsiga tsagyi ti ghanghuma kayani tun daga dinan buhyi bayimu daga ƙin mbiyani ʒuwa ɗana’a, akwai wi o'o wini subuma p’a gwam manigwam nigha nighima kaman ma pi tighi hura wi wuyana Lthin ya burya bur motai, mani gwan mani gwan unafakhi ba ma buri taghima, taghinma sai su sapi tasi wunaimai P’a daɗuni be ɗi du-du-du dinnan tana’a, akwai <hesitation> ɗingha Iri kekewini subu ya bayau Lthin unu nasin, manigwan mu ndaka ba U’mma naghima har maghin mata saoa nasin, to ma fakhi kayanaa madan kayana ba wi bu ndaka ɗaba a'a. Ai wa ɗi kimani sai yani bu ghi nahyin daman mun U’mma khin wani, babuci ca walai, kowini ta tsiga tsagyi tasi, daga dinnan te, ʒuwa kapanda akwai wuyawani ɓakwayan subu manigwan ma P’Aya, khin wayani bu ma–ma-ma-ma guɓuti tighim thin yani buma khin cani, kayana ma Suban niɗi nigeriyai ma ɗi ƙarƙashi mbiyanu, ma tsiga tsagyi ti gha ti gha ghanghima bawi bu ndaka ga ɗaba kayana tun gha wa tsiga ɗi P’usini, sai yani bu ghi nahyi daman mun Umma khin wani, wuʒaa babu ci ca wali kayana’a, wa tsiga tagyi ti gha ghanwi, babu wi bu naka ga ɗuba akan cewa kai, Lthu, ma ndaka yuuwi kaʒa waɗa cinan ɗghan cani te’e um-um babu ɓabuci ca walai, kayani kawai ɗin yani buwu nahyi daman wu ndaka Umma wu ndaka wu ndaka Umma, caba yanʒha ma fiwuya ma ƙiltha lokacin bu hyi bayimu daga ƙin daga ƙan suban mbiyana, caba ghi ghandai subu cani gwaunati, hyi ndaka ghi canu. Wan gwan bu kukusai hyindaka fi wuyama hyi nda ʒabama kukusi, dinnan te, fi wuti dai babu bu ndaka ɗama akan cewa ai ndaka wi yuuwi caba wi ya ƙiƙƙuʒi ɗi <hesitation> Injikhin fi wi ya LhiLthau, khiLthakhi wihi Bayinu daga ƙin. map’i, map’i ghanghin daga ɗi ƙin mbiyana, Suban mbiyana, tawa wu ndaka kuʒa hyi ndaka ɗuba hyi ndaka buja ɗi ƙaan radiona, koga ghi ndaka buju ɗi- ɗi- ɗi yuuwi wi ua bujau, akan cewa fi kaʒa-ʒuwa fi kaʒa akwai gh-ghi ƙilthakhi suban suban mbiyani, fiwi ma vari daga ƙin Suban mbiyana.